بالنسبالى شهر رمضان هو شهر المحبة و الخير وهو المفضل عندى الجو فيه روحانى وكلنا نكون مع بعض على مائدة الإفطار بحب كيف نتشارك الإفطار ونتجمع مع الأهل والأصدقاء بعد صلاة التراويح كمان الأجواء تكون مليانه زينة وعباده والناس تكون طيبة وتتساعد رمضان يخلينا نشعر بالإمتنان ونجرب لله أكثر وهذا يجعلنى استمتع فيه بشكل كبير